ഏഥേ ഇരേലന്ദ് ഇരേലന്ദ് ദേസിത അഹര പദ്ദിഥി। ബൈക് ഏന്ഗല് ഐഥന ദ ബതി അദുന് അന്ദ ഇരേലന്ദ്। ജസ്തി ഛലിപുന്ദു സോ അകിലേന അഹര പദ്ദിഥി। ജസ്തി ഏത അകിലേന ക്രിസി അദരിത അഹര പദ്ദിഥി। അകിലേന തിപുന ഭുക്ക അകിലേന അഹര പദ്ദിഥി। ബൈന്കര സരല ഇപുന്ദു പൌസ്തിക അഹര ബുക്ക। സിത വത അഹരന് അതല് ഇപുന ഏകു തക്കന്ഥി। അകില അഹരന് അനു മതകില പ്രേപരേവന് പേരു। ഇരേലന്ദ് ജസ്തി ജത അലു ഗദഏ മമ്സ ബുക്ക ദോസ। ജിഥ ബുക്ക ദൈരി ഉത്പന്ന വത ജസ്തി ഇപുന്ദു। അലു ബേഥല് വത ജസ്തി ഇപുന്ദു സോ ദൈരി ഉത്പന്ന। അകുമത അലു ഏദ്ദ ദേമന്ദ് ഇപുന്ദു കേലേവോന്ജി। അകിലേന ഏദ്ദ ഇതേമ്ല ബുദര് ഭനുപുന്ദന്ദ ചോഅല്। ചന്നോന് ബുക്ക ഛോപ്സ് സോദ ബ്രേഅദ് അനു മതക്ല। പ്രേപരേവന് പേരു <hesitation> അന്സേനേ ഗുഇന്നേസ്സ്। പിഏ ഇരിശ് ബ്രേഅക് ഫസ്ത് അഹു മതക്ലേന ബൈന്കര। സോകുല തിന്ഗ്ദി തിന്ഗ്സ തിപുന്ദു।